Ye yunung nin taka lenii tii luki ti luki yeka nin taka kinin tii kaa dit she, ye ka nin taaka kini tiye yiran kap shee, luk yee yunung kanin taka leenii tii yiran kap luk yee yuunung kani tii murii, nin taka lee tii yiran kap. luk yee yunung katin ka nin taka leekini tii kaa dit nin tee nin ɗee dini nin dee loo dit, kanin ereenu sheketii ye lul ka tee yo vee yoo, nita ni ɗee ye kaa nin yilli ka kwee nin pillin nywani ti kwin kwin kwin kwin, nin tanin bee, nin kobii bena ɓakwee nii yil na mar teen dee, nin dana kuma nin daa tii nywaa nindaa shooti kanghe loo nii she yemanni nin babii dee nin faa dee nin mare kole banhi, nin kole bang moka mwa ɗoree mon wii shen ɓo banghi inn dee, nii balee teen yee banghi nin ɗingan nanghe loo banghi nin galee jeɗii nin galee nin nanglee lue, tee voro ka ni yili perere nin pere yimangi ye yimanghi ka ɗee teen loo kini nii ɗor nii ɗoni ƙoo waiya ka mar tee shangha ka na takle lee kina. <noise>